Miankina betsaka amin'ny karazan'ilay trondro ny faharetan'ny fametrahana an'azy anaty vata fampangatsiahana mialohan'ny mahasimba azy fa amin'ny ankapobeny eo amin'ny roa na telo andro eo. Dia raha tiana mbola haharitra mihoatra an'izay izy an, dia tsara alefa mihitsy ao anaty congélateur.